أكيد طبعا <noise> لان الفن هو مراية المجتمع لو مجتمع الفن اللي فيه هابط هيبقي هابط وعندنا الامثله لكدا كتير، فالفن مرتبط طبعا ارتباط كبير بتحسين المجتمع.